Gn'aomby vavy mahafantatry e tompony ah iaho mandiniky hoe e da mahafantatry an'azy avao ka satria amin'igny mangalaky ame rononony igny zao da mba olo lalane e mikasikasika an'azy, fa hoe olo vo sy henoheno fofony, masheky izy amin'igny fa sy magneky, da ae mety managny firanketampo avao indreo io zao sa matoa magnano an'izany.